Okay, <noise> gara longina nak vuk kuskus paratung alak liek malang naga me sang ekeng. Naga me au naga me sang ekeng. Orait malang naga lak liek e nak kalapang igai iri, igai iri kak malang pupu malang ri nenei nana kak ma kak pupuu pispising pu nak kalapang igei ri, "na mi ule we? E rik kus pana, naniu le omo. "E asaso miga me minang e maiom? E rik stori lava, kuskus paratung su gik lava pana aino aino naga veko sang kes ri nak riga veka ingusa nau Gan naga me sang, pupu rik kusau pana naniu ule omo. Okay, naniu ule omo. Gan aino non rig ngen, rig ngen bau lakos e rik visvis etang e ailan ima, ima, ima, ima, riga me lak kara ekeng lo siva e riga sinuk e omo riga ngen bau, ima, ima, ima, riga me sang lo kara siva riga tatut riga tung atag tagai. Ri pu tanik, e riga tavai ri suna tang ngen kula rik kalapang ngen bau e nak sinuk palang ori rik igai, "nasi gura gi kalapang ngen bau? E rik kus pana ina non, non rik visvis lo ina siva eng, riga sinuk, e riga tatut Riga kung ngai toi rik tivuk riga kung ngai toi rik e riga puk, rik pisan inang, rik tavai tang ngen. Riga kalapang <hesitation> punaki kara tang non. Riga tatut riga kail, riga kail i riga me sinuk e maiom. Riga sinuk e maiom e tang tivura riga tamaira gaveko tapuk ai gi ngen ina non e omo i omo riga potavai tang ulina auneng e gara gaveko evis atapuk inang e gara gaveko evis atapuk inang e omo ne lava ga minang e maiom e ga lasing a mem ri tivumi palang kak pupu kak great, great grand, e ri tivuk lava gi kusai pana gara mem sinuk gara gaveka kara siva, siva tara e omo. E nak kalapang polongoni asoso e mig me minang marasakai ekeng, mik siak e omo. Kula mem ngeni ina nkon ina <hesitation> punuk non palang rik vila ong gani na non. Ri pupu riga kusau pana ina papa aino pana su rik kalapang malang rik e visvis, visvis e rik ngen bau malang ngeni ina non. E ga me ima, ima lo gan tari rik vila au ngoni tan non lava, posin la, kara kus pana lo inglis lava kara kus pana soseri e malang etok siva rik punaki vil au ngani non lava e rik mat, auneng kari pupu riga gan lasingari ri riga minang e tara pangai e mait. Riga veko mo tapuk e omo, okay <noise> ri pupu lava ga minang ima riga gavai losin ri imem. E namem akamus me minang e maiom lava, e ima, ima e gan naga tamai e puk e omo naga tamai e omo. Naga tapuk minang e omo lava, naga me minang e omo. E nag minang e igei lapun aino gan riga sula minang rik veko tuk mat ara nari akamus rik po mat. Nak kalapang inang tana kari lui ina lapun e igei ri, "ai mik stori lak liek, mik kusai tang siva gara ga asasoso inap vap akamus ekeng neri eve e malang sa ai suri rik kalapang kusai pana, "ai siva gara siva tami kisang non ang aino rik mo au ngo nani non auneng e ina non rik viken e rik inang. Rik inang pae potok riga minang e puk lo kamatan vap gaveko ekeng lakos rik minang e omo rik i sa ri e panapai e rik inang tara e west coast e ina ailan go neri tara nge puk lavu vo a malmalang nuk tara ri lava gima lava rik ima ina vil kastam e rik kus pana naniu alu le omo. Neri e tiling e omo ga pupu gima auneng e omo alu, na nak nonol, <hesitation> man tatau mana tang ina non gi pasai apotok e minang e puk e maiom. Panapai, esa panaliu etang e kara, nalik ina lain ule omo tara gi inang auneng. E gan ina malang ina ot lavu malang a matmat vo malangan ne vo nuk tarai ri ima lava rik me sang lava, e kari riga tokon wanwan stori malang, stori tari malang rik kuskus pana rik igei pana asaso o e riga inang asaso wo ring ina vap tuk eken vo tatuk lo ailan e riga me sinuk e riga me sinuk ekeng e aimuk riga tatuk inang, inang tara lo ina tara, auneng e naniu nak kalapang malang nak laman masi polongoni ina stori e kara pan igai nak em kak ina lapun. Stori auneng e asaso e miga ima auneng o mi ga inma asaso. E kamatan rik stori oti ara pupu katangan gi sotri auneng nanem mo ima lo ailan e kara pupu ne tara e kavin o lovongai. Ga tatuk etang e ima, ima lo ina ailan, tigak ailan gura ga ima, ima e tuk gara sinuk etang <hesitation> palpal siva tara lo sait ina siva ara, masapang ima me sinuk ang kamatan me sinuk gara ekeng gara e salavu ne kamatan riga minang tara esa e gura riga pas potok lava <noise> toini tang non vila ong. <hesitation> Naniu nak kalapang nasi meng i polongani kain kuskus auneng e nak igai, nak igai e akau ri pu, nak igei ri e nak noli gan naga mo tuk lo a kot, kot ina kavala, na mo kot kula na Tang ulina ve gura ga me sinuk lo tang pal siva tanik e rik kus pana nari kari kavala e naga kus pana gavek naga kalkalak ina lo kot kak tang femili tri e tang kot ga feiva, <hesitation> ga tara kilei au pana naniu <hesitation> tang kavala tanik e riga malang riga lisani tang <hesitation> kot pepa riga kalkalag lo tang pepa gura e rik ga kus pana naniu <hesitation> nana ina kavala, auneng e nanniu nak trusti ina etok lo kak sin sinuk asasaro e sang auneng, naga me minang ekeng kek vap riga minang asaso <hesitation> e nak kalapang kusi na masta tanik malang tang kasnak, ai nuk mas Nuk mas <hesitation> aisok tetek ina nuk <hesitation> sagul kala nami tamam ule we kula na nana ang papua eng tamana ule omo e naga mo kusi nuk ma taktek ina nuk suka kam kavala, kavale te tamam, e mek kalapang inang so sakai lapun, igei alu e stori pana tang ina vap ura tatuk lo ailan, e riga lak, lak, lak e riga sinuk rig pising i ri pana ri mumbogo e ina mumbogo riga me sinuk e tang etok lava gi sang e ga sa, ga sa malang kak ina vap riga ima auneg e wo sakai gi o wo nari Sakai <hesitation> malang ina, sakai clan o tribe lakos tatuk tara lo ailan e riga ima, aungeng e malang me kalapang luga stori lava malang mem me igai pana ina ot tara. Okay, malang kara history <noise> Gara kara po kalapang lava, nak kara ima asasaso <hesitation> e gavek ang sa stori kak ina, malang kak ina famili rik minang epuk, riga veko kalapang rik veko kalapang tru pana stori, wo me ma ima asasaso e nari akamus rik me igei au gi nak mik mi minang lo siva mik kalapang pana stori ina siva, tang vivilai ina siva e na mi miga kalapang, miga kalapang tana sinuk ina siva, ta vivilai ina siva miga kalapang, gavek naniu naga veko piosi igai, kak igai ga auneng naga kalapang. <hesitation> E rik nak riga gan riga minang, nak kalapang igei ri, nak asasaso e mik minang e mik piras ngeni ina siak e tapuk? Kami siva? Mem vigani ta non tara e omo, nain ina neing.